<noise> Kuyo kwɔle kuyete kibe baku egbo iyi bwɔkwɔ ibe aku egbo ireyii bwɔkwɔ onzu etami nana mi fya mogwo wuzuwufo de <noise> milolo egbo ireyi la amasa ireyi yibwɔkwɔ adami etami bwɔkwɔ mize mayi bwɔ ibwa mime iyikoze adami etazu amase iyi edote laki bwetu oguze mu eshesh lake iyi oymo nyigbe iyite lakiwo iyirawo lakiwo iyi eshishi iyopwo adami etazu amase te akuyibwɔkwɔ ogbe ozu de kuwo goro ototo ototo akukya gyin <noise> rikoma amma aku eyi ka i bwaluwu. Enzu ogyi ogbulolomo enzu ogyi ototomo kuwo kwɔle aku mega ka ki bwalu ototo degba imi mimate mu ŋgno mbwŋmimale kiya gyoo gba enzu okpagyi amiame imiminyame magyimo kuwo gu iso yadami esom awu te logbe ufo welenyi logbe ufo kuwo gu odubumo kuwo kwɔle ugbulolo nana ototo gba aku kiya ki bwɔkwɔ aka kiya bwɔkwɔ adami atami amase bimi miyegye mibwaluma biyeme mi bwama mu ekayile reyimi kuye guna guna mi bwalu ogbulolo. Kuye guna guna miwo ototo ide gba mi mate mekyi kreyiimi miyi mikyomo degba mimate kola aku ezu lala boye mi mifema umele egdebeme uwula ewo kiya gye shi uulwe ebwula utri momo uwulala ewo kiyawu mo gbololo. tegba enzu gyoo oyenu mifama kuwo kwɔle mi dayite shokwɔ emme benemi laki bwalu oguze ogbulolo loki bwalu ototo gba mog engu ojo iyira'a lakirima momo kisobwa onyama mo lala lakwo lakishbwo kuwo ku enzu gba abwalu ototo eyi onye bula reyima ototo akwɔ misomo me amma lakisowu kiya gyi ukpo egyi mo gwozule gba n gyegyi gbegyezu wuŋgoma.